Ngan gomɨsi, kàfin ko nga la mat ɓe kɨ rit ko nga man yedda tòng kɨ màt fana nyɨ gyi. Kafin ko mu tong kɨ shakɨ. Bi ye le ko kɨ bar a, ɓe bi mwa gyɨ dung-dung. Wu me tong ku tong kagàk har ko mut nyɨ rɨp wunɨ. Mpì ɗa ɗak-a ɓe rit ko gha man mat fa ɗang ka la nyɨ ɗɨ. Man kɨni ne ka man nyi, ɓe ghà man en kɨni, ka man mbi cɨn-cɨn kɨni mwa. Ko gha man mwa <hesitation> ner kɨ tòng wok kɨ mwa. Mpì ye màt gha me la kɨni kɨ met wè dàgà wok cè ɗang ko nyɨ jɨ ɗɨ, nwòk fa ɗɨ. Ɓe a man nyɨ ka, ɓe tòng wok kɨ jɨ kɨ lepo nwùn. Man kɨni nyi ɗo nyɨ, mbì cɨn-cɨn kɨni mwa lashàk kɨ mɨ gha? Ko ka ɓe a iya kɨ morkɨbi kɨ́ mbì cɨn-cɨn kɨni mwa? Mat ɗa, nyɨ kɨ la kɨ po a? Mat ɗa ròt ghà? Bi mwa gyɨ dung-dung komeye ya kamata ko gha man kake màt ɗɨ fàfin ko gha la nyi ɗɨ. Mpì ɗa ɗak-a, ɓe man kɨ mat ɗang ka la nyi, nyɨ kɨ, Tèrkazɨm sosey. Mpì nyi, nyɨ po ji ɗàga wok ce shɨke ko nyɨ jɨ nwòk fa ɗɨ. Mbì cɨn-cɨn kɨ mwa mwā pak ɓe <hesitation> yare kang wun ka. Pak ɓe mbì cɨn-cɨn kɨ mwa mwā ka yɨl kɨ mwa shɨke kɨ mbì cɨn-cɨn ka yɨl fu mwa. Mpì ɗa ɗak-a ɓe ya kamata, ko ghà man ɗɨp-ɗɨp, mpì kwa ji, ɓe gha iya kɨ la kɨ e kɨ bi kɨ jɨ kɨni. Bi ye gha pɨ nyi ma, ɓe nyi nyɨ la e kɨ bi ya pɨ nyi ɓang. Mpì ye kowē we pɨ pi kɨnɨ ɗang jɨ ɗɨ. Pak mat ɗɨ nyi ngòmbìmor. Pak gurmɨ nyi ngòmbìmor ka. Mpì ɗa ɗak-a ɓe kèn bi a ɗa mwa ɓe rit kɨni ɓe gha man kake kɨ mat ɗang ka la nyɨ ɗɨ. Ɗang kaɗang a man ka, kwa dɨm ɗang a la nyɨ gàk nvum kake ya man bɨ ce kake ka, ɓe nzìn-zìn kɨni nyet ɗɨ, <hesitation> ɓe wu ju tong, Ɓe kɨ shang nwùn ka. Mpì ɗak-a ɓe rit kɨni, ɓe ghà man ken kɨ wo ɗo gha me la kɨni-e? Mpì gha me tong kɨnɨ kù làp jep mwa kagàk. Nen kɨ jɨ ɗang kɨ jɨ kí pɨn jep mwa nwun, ɓe wu pan mwa rang-e? Ya kamata ku man tong kɨ shakɨ, ko man bi rit ɓul mwa. Ko shawra fu mwa, mwā jɨ kagàkɨ. Mpì ɗa ɗak-a ɓe kàfin ko gha gomɨs gha la mat ɗɨ, ɓe gha man dɨp-dɨp tè bi kɨ me jɨ ɗa, ɓe kɨ ter ɓut ngha? Ko kɨ jɨ kɨ la bi ye ghà kɨni ghà pò ròt kɨni mwa? Sò gha mani, kwa ja man a ɓang, ku ju tongɨ, ɓe ɗa kɨ jɨ kɨ sauki kɨ tong nwùn sòsey. Rit kɨni, ɓe gha gomɨsi, gha man mat ɗang kwà la nyɨ ɗɨ. Man kɨni nga pò lɨ kɨni, ɗo gha man en kɨni, tè en kɨni tong dei-dei kɨ kòme gha kɨni ghà pò ròt kɨni a?